Dughul oyu pho <hesitation> araar pho mi amogh pho odighi adibel a dughul otu pho mi ra betl nu ghan <hesitation> oogh asuogh mi ma betenu <hesitation> mi ma betenu amigh obeerogh ariisi mi abeerogh riisi mi akpa ghi mum mi atologh si gba gba mi asa edien ibamanmuuny pho orighel askul ko leh pr ku adibel adughul otu pho mi ri dighi gha bo den omuneniam iyal adughul otu pho mi ka sa magh otu ami mi abeerogh mi asam otu ami mi abeeroghyogh torotoro bo araar ledighi isah mi asighiogh asughi mi <hesitation> amiin wo eeh me enir ilo otu ho ami <hesitation> adibaal ku edi otupho kos esi di enir edi ogeeny okungh ka pulah ku mi adighi oye obal aloor mi ra wa ghan oye obal aloor mi ra wa ghan onaghan aduu di ketol ku ituman imi mi ra beeroghan otumi <hesitation> omunemim iyal adughul otu pho omuneniom iraar adughhl otu pho eeni mi ka ki ozoh mi aghi ozoh <hesitation> mem mo mira tighel gha bo ozoh mi ra tighel gha <hesitation> iraar ajuogh mi ma righel ipe asugha bo mi atol abura mum abile asa edien aduleh di ibamanmuuny kio leh ro lomami ipe ku idi mi amogh odighi <hesitation> omuneniom inya adughul otu pho ro oogh adughul otu pho yoor ro mogh ghan dol di di yoor ro toll ghen otu ibereghi mi aki epe oyu iibereghi pho ku mi abereghi ku oomo pho iphen pho enaan Ku re dighi ghan oomo pho idi na ka tue dighi yar di enaan ilo mi ka otu iibereghi pho mi abereghi bereghi enaan pho mi moor suor abereghi mem mo yoor ro tighel gha bo yoor ro tighel ghan oogh asuogh ri ghul rogh asuogh enon iyar di mi amogh odighi <noise> enon iyar di mi amogh odighi po usa edien di ibamanmuuny ko leh bin oghi omina rebal pha mi ma betenu oogh asuwgh pho mi ra betenu gha bo re teeny mem mo opo pho bin mi ma betenu omuneniom oogh adughul otu pho eeni mi abile aki khen ozoh pho mi aki ozoh mi anun mi aghi ozoh mi ra nuu ka ri ghelo i ra ku leh ghan dughul irear asuogh mi ma ten ra tighel ipe esugha bo mi adighiani ologhotu pho mi tologh sigugh akpa ghi mum abeer otu sa edien di ibemanmuuny ko leh re lom ami ipe ku idi mi amogh odighi <hesitation> omuneniom odiiny adughul otu pho odiiny adughul otu pho mi atol otu apooghian dio adien mika pooghian ni mi amina anaani <hesitation> mem lo mi mo leh edien pho ro naani ophooghian adio edi ghaani di oye pho ra pooghian oonio pho iphe phe phe na gburu aghi agburu gburu aru aloor pho oye pho refughaani ghaani rukumuan pho eeni aake la zuanaan <hesitation> omuuenion odiiny adughul otu pho po ni kaki dighi mi awa ni iyar abolaani mi mo bol mi ako ilo mi ka ko mi tu aloghaani sien arogho pho mi abeni mo mi ra bol gha pho mi abile abol Oomaneniohm oding adughu i otu pho r' oki ghan otu ibereghi otu ibereghi pho yoor rꞌ close ghen, otu ibereghi pho yoor rꞌomi teeghu ghan dioph asuogh ku edi rꞌomiteeghu ghan bu. Otu ubereghi pho yoor rꞌomiteeghu ghan dooph asuogh otu ubereghi pho amir ajien poo oko mo three cross. Ku wuon ro okaaph bo doph asuogh rꞌotighee, ipe ku araam di mi amoogh odighi okpom awiki pho mima aghaaph ama dan